Mobile bu tele mobile bi daf dee mën a jàngal nit, daf dee mën a xam, daf dee mën a waxal lan moo war a xew ak lan lan nga war a def, waaw mobile bi tamit noonu la dee mel tamit. Mobile comme tele bi rek noonu la mobile bi tamit mel.